Lɔrɩcaa wɔɔ, wǝ ponu mǝ mɔcaa wɔɔ wǝ ponu. Paa mǝŋ e lee re kopa ǝ ŋ fuu lɔrɩ. Wǝ́ mɔcaa ponu mǝŋ e lee ke o ŋ fuu re. Paa wǝ wǝ lǝ wɔɔ, lǎ akʊŋ sa wɔɔ, o lóo fuu lɔrɩ lǝŋ panɨ lǝ́ǝ pɨlɨ. Ɖo atɔŋ, yǝ lǝmɨ tɔŋrǝ rǝ lǝ̌ ǝkpǝǝkǝ sa. kɨto rɛyɩɩ wǝ la kɩɩkɩɩ wɔɔ, wǝ ponu. Paa wɔɔ, Mǝŋ ǝ lǝǝmɨ akaakǝ wɔɔ, o lóo fuu mǝŋ ǝ lǝǝ lǝmɨ paa o lǝŋ fuu. Mǝŋ o loo fuu wɔɔ, ǝlǝ ŋ noh ku lǝ̈ Kɨto wǝla kɩɩkɩɩ mɔcaa ponu, lɔrɩcaa ŋwe ponu Rǝ lǝ̌ ǝkpǝǝkǝ sa wɔɔ, mɔcaa ŋwǝ ŋ ya nóo toŋ lǝ. mɔcaa paa <hesitation> tu sa kǝ́ mǝŋ ǝ lǝh pɨ o ko fɛɛrɛ kɨ wǝ fǝǝlɨ lǝ̈ wɔɔ, mɔyǝ wǝ́ o lóo koru ǝ fɨ. Ǝ fɨ o ko kɨ asiɛnɩ ǝ pǝ ke yee lä affaire pǝ kɨ rɛ ŋ poo nuŋ wǝ lǝ mǝrǝ. Kɨto wɔɔ mɔcaa wɔɔ, rǝ lǎ gaarǝ sa wɔɔ, ponu; Kǝ́ kɨto? Dɔŋrǝ lee kpii lǝ Rǝ kǝ́ e lǝŋ pe yee kɨ ǝ pǝ fɩ lɔrɩ o ko wɔɔ, wǝ́ ǝ lǝ fɩ mɔyǝ wɔɔ, o lóo ko o lo ko lǝ̈ acʊma o lo ko ǝ lǝ pǝ. Kɨto wɔɔ, mɔcaa ŋ ri cʊma koturu la ŋkpɛ wɔɔ, yǝ fɨ.